بالنسبة للكلب، يحتاج حوالي ثلاثين إلى ستين دجيجة من التمارين يوميًا، يعني سواءً مشي، جري، أو حتى لعب كرة، الكلب يحتاج يتحرك، ويستمتع عشان يكون سعيد وصحي، وكلما أعطيته وجت كافي للعب، كلما كان أكثر نشاطًا، حيوية، وجمال.